عدد الخطوات اللي كانقدر نمشيها كل نهار يعني ما نقدرش زعما نحسب شحال ولكن كانتمشى بزاف نقدروا نقولوا الفين خطوه في اليوم ولا اكثر يعني اكثر من 2000 خطوه في النهار